Makanan yang kita paling suka itu biasanya makanan gohu dan gohu tu pembuatan paling mudah kalu di bagian timur karna dekat dengan <hesitation> pante deng di sana tu paling mura kalo ikang deng tamba depe cara pembuatan tu memang gampang si karna campur cuma bawang putih bawang mera kemangi tapi kalu so sampe di bagian-bagian jawa dia pe cara pembuatan deng dia pe pembelian smua itu memang mahal <noise> karna jau deng pante deng jadi cara pencarian itu memang susa tapi kalu memang gohu tu emang makanan paling terenak karna apalagi di campur deng sagu yang karas itu paling enak tapi karna ada dia pe mines juga karna makanan mentah selain gohu juga tu biasanya tong makan di sana paling makanan terfavorit tu papeda dan papeda tu paling enak kalu campur deng kua kuning deng cara pembuatan papeda tu memang paling gampang karna cuma membutukan pohon sagu dan di saring untuk menjadi tepung <hesitation> dan langsung campur dengan aer panas itu langsung dia menggumpal menjadi sagu e apa papeda deng tamba <hesitation> deng sampe di jogja tu atau di pulau jawa tu biasanya paling susa dapa e bikin sagu karna pohon sagu tu susa didapatkan di pulo jawa dan kenapa orang paling merindukan makanan papeda karna memang susa dan paling enak di makan campur dengan kua kuning.